والله ودي لو يكون عندي طباخ شخ-شخصي أكثر من أنه يكون عندي سائق شخصي، لأنه يعطيني فرصة إني أستمتع بالأكل أنا أحب أستمتع بالأكل ، تخيل لو كل يوم يجيك طباخ <hesitation> يطبخلك كووول اللي ودك فيه وانت بس تاكل ، يعني هدا شئ سهل ال-الحياة أما السائق تجدر أنك تاخدلك تاكسي ولا تر-تركبلك مواصلة نقل عام أو أنت تستخدم سارتك بنفسك ، طبعا طبعا بختار الطباخ ، يعني أختار الأكل اللي يعجبني وهذا شئ مه-مهم خاصة يعني مهم عندي خاصة يعني ، <hesitation> طبعا إذا كان عندك ظيوف ولا حاجه <hesitation> ما تحتاج أنك تطبخ لهم وتتعني وكده.